लाल रंग देखदा ते म्यर दिमाग म ऊर्जा और जोश क भावना आउंछ। <noise> यो रंग म प्रेम और जुनून क प्रतीक देखदा च। फेर यु रंग खतरा और सावधानी भी दर्शांछ। शादी-ब्याह म लाल रंगक कपड़ा बहुत देखनु मिलदा, जंता क खुशी और उत्सव क प्रतीक मानदा। यो रंग म आग ज्वाला जइसे गर्मजोशी और शक्ति देखनु मिलदा।